Sa olõt salaja mu seda deodoranti kasutanuq ja mu kulmupleiädsi ärq raisanuq. Ja sis sa olõt minno takah kõnõlnuq ja minost pandnuq kompromitiirvit pilte üles Internetti. Sõ- sääne joht olõ-õi üts hää sõbõr! Ma ütle niimuudu.